To haŋ kaŋ ayga ba araŋ ma faham, haŋ kaŋ yaŋ goono hima carey day kalan da kalan day kaŋ yaŋ goono. To araŋ di ir gonda hari bi, i bi nidi kala nooya ir gonda i kwaarey nidi wadin yaŋ kulu kala nooya, ir gonda i ciray wadin yaŋ kulu nidi kala nooya, ir gonda i say, wadin yaŋ kulu kala nooya, ir gonda i boogu, wadin yaŋ kulu kala nooya. Iri gonda ciray, kwaaray,i bi da danyan hajiya to, da hayey day da kulu day kala yaŋ no kaŋ. Iri gonda nga neeya boro kaŋ ima ne boro daara no, wala boro say no, wala boro nga neeya waŋ kaŋ ga himan da kotokoto haali day kulu wadin yaŋ kulu i ciray no. Laabu bi goono, laabu kwaaray goono, laabu boogu goono, laabu <hesitation> ciray da haya kulu i kulu day goono i kulu kala yaŋ no kaŋ yaŋ goono iri se laabo ra. Waŋ kaŋ yaŋ ayga ci nooya kaŋ yaŋ ayga hin ka bay kaŋ yaŋ goono iri se laabo ra. Iri gonda say kaŋ ga hima i kwaarey amma manci i kwaarey no. I gonda waŋ kaŋ se i ga ne blue amman day manci blue no. A kulu day kala yaŋ day no kaŋ goono ir se nango ra. Wadin yaŋ kulu goo ir se no hima care hima care koonu kaŋ yaŋ goono ra.